Eiwe okweyindura, ego nikisoboka okweyindura, habwokuba obwogenda okatangana omuntu akakwegesa kyosemerirwe kuba no'kora, na'kyotasemerirwe kuba no kora, akakwegesa ekirungi ne'kibi, ne kisoboka okweyindura. Nekindi, omuntu bwagenda akakutwara okahura kurungi, akakwegesa ebibi byona ebiri munsi, akakugamba oleke kunywa amarwa, amarawa nichyo <hesitation> ekintu ekyo'kubanza kuleka, omuntu akakutwara akakugambira, okugenda mu kubara kibi, okunywa amarwa kibi, obusiyaani kibi, aho engezo zaawe niiko okuzihindura otti.